يا أخي، كونك طفل وحيد شي حلو بتكون مدلل ومحط أنظار أهلك كلهم، ما في زحمة ولا مشاكل مع الأخوة، ولكن عشرون أخ يا سلام! البيت بيكون زي السوق، في ضحك ولعب ومشاغبة، بتتعلم كيف تشارك وتتعامل مع الناس من صغر سنك، كونك طفل وحيد فيها مميزات زي الهدوء والاهتمام، بس ممكن تحس بالوحدة أحيانا، أما لو عندك عشرين أخ بتكون حياتك مليانة بالأحداث والصداقات، بس ممكن تحس بالإهمال أحياناً.